Hewan paleng cepat tu kijang ngape kijang tu kijang tu kan cepat nian belahai apelagi nak di kejar pemburu atau di kejar hewan imau kan galak di jingok jingok di filem filem pule kan cepat nian belahai e apelagi galak di doson kan wong galak melor tu kan melor tu men tet misalkan nembak kijang tu sekali tembak men dak mati atau dak kene dem dak kan dapat kene ape cepat nian ye belahai e nah hewan yang paleng lambat e tu menurutku e siput karne ape ye ngerayap bukan ngerayap lambat nian bejalane lambat kan misalkan naek kayu pulek lambat di filem filem kan banyak pulek kan nyingok kite jingok men ciput tu lambat misalkan dem naek kayu kan siput tu ye nak tohon dak pacak nak bebalek awak tu kan tohon ngumbanke masok dalam cangkang umban dewek kan adelagi hewan cepat tu menurutku ini koceng koceng tu cepat pulek koceng tu ngape galak nenggok koceng kan misalkan di doson tu kan galak nian koceng koceng galak nak belage itu kan galak belahai kan galak masok uma way cepat nian kadang tu nak nombor kitek gile kateku nah men ji ne ku dulu cepat nia himau tu Misalkan tejingok dari jao tauk tauk belahai la depan kitek way kateku gile ade lagi tu kelinci kelinci tu cepat pulek melumpat lumpat lumpat lumpat kan apelagi kite nyingok di filem kan way dibandengke ini e kura kura cak itu lambat kan kelinci tu way kateku nah hewan yang lambat tu pulek ini kura kura kura kura tu ao men di ayo kan ye men berenang kan cepat tapi men di dahat di tanah lambat nian kura kura tu jadi ye ngerayap karne ape cangkang e besok pulek mungkin karne ye lambat tu tu ade pulek hewan yang lambat tu ini ulo ulo tu lambat pulek kalau ye di keramik e men kitek di doson kan kadang ulo galak naek uma tu kan men di keramik dak bejalan ye karne ape liyut dak pacak eh ngesur awake kan men ditanah cepat nian ulo tu nah tapi men dikeramik cak dak bejalan melingkung lingkung be kan same ini pulek <hesitation>